Po t’tregoj që sot nuk munemi me shku n’qendër t’tregtare, jom tu thonë 1000 here. Nuk kemi kohë nuk jot mundsitë, nuk osht kerri. T’tregova para do ditve edhe po t’tregoj sot. E di që ki qef me shku me ble fustanin e darkës, ke pas me bo shopping ama nuk osht sot dita.